Nolontaya nun natec e'e tiluu x i ná xuanxhi xhiná, takanc hinaxi, kelenteña ité tequedadaña itá takayuu colinia axu naxhina lo'o, natenxhi bakalexhi nanantiló.